هو حتى لو ياكل شكر يطيق ياكل بس لا ياكل كثيغ ازيد من الحد يعني الطبيعي مثلا ياكل اشياء قليلي مثلا باليوم <hesitation> يركز عل الاشياء التعجبو حتى لا يظل ياكل و اذا شي ما يعجبو بينو شكر ما يحتاج يكلو اصلا و لازم ياكل الحلويات مثلا بعد الاكل حتى لا الجسم يمتصا كثيغ